Hύra uwil fégetal ma, wini binyaana bo uwil wii <hesitation> ftuug ma dύ wii bsu. Hύra bsu ma yi ngi fitamin wi ma hύri yaa wii ggaade dilin wola wéle segom diilini gsele, diliin soosa. Wi ma gína <hesitation> fitamin ma gína a golla gee gga a golla wima gi difrans gí ma